एका कामचोर आनी पिसो सरकार नका झालोले। पिशेपोन्नाचे कायदे घालतां दोर दिसाक जोंन एकलें। एक पाव्त तरी वाटेन्नाचुंक जाई चव्वीस वोरांतलिं। बारा वोरां म निदुंक जाई वाहाना उज्जार कोरॉप ना। सगळ्या लोकानि चोलून भोंवपाक जाई लोकूई मत्सो आवतो। जे नकाजले कायदे सरकार गोडता ते कायदे लोक मांदता।